والله أنا أحب الجاز والكلاسيكية يعني هاي النوع من الأغاني الهادية بتعطيني إني أحس بالراحة يعني تساعدني أهدأ أركز في شغلي أحس بوقت الاسترخاء أحيانا أحب اسمع الموسيقى الكلاسيكية يعني بيتهوفن او شوبان يعني يحسون يعني يعطوني إحساس بالسلام الداخلي ولو يعني في نشاط أحب أسمع روك.